Kume lu tlowugo ilgwe a ka̱ para pa̱l ti go yek ɗe ka tlinya so ka̱ tlinya wu ka pol gwel ka̱ polgwellu sa balki llla̱ nguki, sa̱ balki llla̱ nguki wu ka da̱n na̱ tlila suk yilkeni jwa to ten bi shilu ka ka̱n ama̱ da̱mi, so ka da̱nten bi shilu muskiligwe de ta̱ pak shinwu ta toli ki tod ka̱ bi shiluwu aka̱ mo an mus jwaka̱n ka̱ mo an wu aka̱ ci so kume ka̱ci shinwu wu ma̱n la̱d ka̱ zhin nida̱wu to ata̱ tlinya a ta̱ kan ta̱npa ata̱li ka̱ zhin kume ka̱ watla̱n kawu, ka kan ta̱npa aka̱ li ka̱ zhin so ka̱li ka zhirwu yekmago kanak go ilgwe depawe ka ci te ka̱ zhimi ka̱wu so kali ka̱ zhin a ka̱ zhimi ka̱wugo ka man shukti kaman danti ndot ga̱a da̱n da̱n gwa aka̱ da̱n na̱ tlila aka̱ shuki genwo hal yemba̱l ka nak nde kume ka̱ shukwu ka saka tlidnya cin suki ka̱ bali so ka saka lanti kolti can te kume sukti ka ka̱ ɓallu so ka man tliti a ka̱ tliwu gonwo kali na̱ wul wutti ze gwa a ka̱ nak konsu ka̱ dla̱l ka ka aka̱ sak wutik ze kume ka̱ sak wutik ze wu ka yemwul, ka yem ta̱npajwa aka̱li lubi gonwo kume mal niklubi go ka ngo da mal. Aka̱ ngo damal aka̱ li lubi na̱ nali a ka̱ lak laki si gon pamma wo ka ɓa̱t da̱nti ka̱ zhimi so kuma ka̱ koli ka̱ koli ka̱ nakwu so ka man tliti a ka lak ngo da mal kume ka̱ ngo da mal wu aka̱ ta̱le mal jwa a lubi ka̱ ta̱le siwo ka man shuk te lubi mika so ka̱ shuk alubi wu cin sukti ho balwu ka saka kanti ta̱mpa gwa kume ka̱ kan ta̱mpagwawu ka man pal ti te ka̱ zhinka so aka̱ lak pa̱l sukti can teka sukti balwu so ka saka palti tedi kume ka pal tedɗu ka ngo lu wutti ze aka̱ wutik ze, ka̱ wutik ze a ka pal todi gon wo kapal na̱ nak yencin gwa gwe ɗepawe ko hot ten bi shiluwu. so kuma ka̱ pallu ka̱ pallu ka hot wutu ka watla̱n ka̱n ana ga̱ɓa a dani kenen ka hot wutu nan ten bishilu kume ze nida̱wi ka man hotti a dlabeo, so ka̱su dlaboo wugo ka man wotti wutu gwa a kuma ze ni de sogo ka man hotti ten bi shilu. Bishilugo yek ka̱n kasaka mot gaa ka̱li so se shinga̱ ka̱ gas. ho ɓali yek mago ka saka mot gen mus jwa ka̱an ka ma̱n lubimi so ka̱li ka̱n ka saka citshin kume ka̱ cishin wu apa ka̱ da̱nga nak shila̱n gwaka̱n hal ka̱ da̱nga tlindnya na̱m na̱m na̱m aka̱ su atli so milla̱n atlinya ata su ma̱lla̱n a tlinya ata̱su hal mus jwaka̱n aka̱ po pa̱l su punka ka aka sak saka multi atli lu asaka tloti to na̱k ninge kaman na̱kka̱ dlel ka̱awu, ka̱ dlel kaman lu bal na̱ gasiwu, lu a tlo naga si yek mago ka saka motgaa a ka ci wul kume ka ci wullu ga̱ngo a'a ta yemka ɗi ata̱li ka̱lu ma̱tlti ga̱n go ta kan ndal ata̱li ka̱ lu yencin. Gango takan wul tofi, ata̱su ka̱lu lugwe depa̱ ta̱na̱ pa̱lti ilgwon gweɗepa̱wa̱ a ta̱na̱t uɗe. so gonwo a'a, nak illa wulika ka̱n ka̱na̱ wulti ka̱u, ka kan ga̱lla gwa aka̱ su ka̱ ba̱n, aka̱ suk ɗan ka̱lu illa wuli kagwa, a'a tencin ka̱u, ka̱ka̱n ga̱lla̱ gwa akali ka̱me aka̱la̱k bash yencinte, ka̱ pa̱ltet na̱ na̱liu a̱ka̱ ka̱mi aka̱ suli sut galu aka̱ wulka. Kunue ka̱wulka̱wu, aka̱ saka pa̱lti tot lubi, kune gon niwu aka̱ sa̱ka̱ kanti yek ma̱u aka̱ sa̱ka sulti, sa na̱ nu na̱ nu gonwu yekka̱n ta̱ ɗacin ata̱na palti, a ma̱li gonwo to ta̱ɗa̱cin ka̱n ata̱na̱ ka̱nti ata̱na̱ za̱ti wa̱to ten ga̱llesi kenan. Ka̱ma̱n kune ka̱ susut galuwu totet ba̱la̱n ka̱ma̱n acha̱ba̱ haka. So kamaan palti, har a suktipi kapan aka̱ pa̱l a lubi. So ma̱li gonwo to mla̱rti ka̱nna ka̱di ka̱ mhe. So kunne ta̱til tunna̱ gasi, kunne ta̱ci wul tunna̱ gasiwu tu kaha saka yenti gwas a ubiso, sai kwan sai kwan asa̱me demeka̱n, kode wupsi kapa̱n tas saka pa̱lti a lubi, so yella̱ki toka̱ luga̱nna̱n paliwu, to ta̱yil na ka̱diwu ta̱ da̱nan ka̱ me, gonwo ko ilgon ta̱ciso pa̱nma̱ har sukti, sozeka̱n kawai ta ta, sai na̱k wul me gwe ta gopiu, gonwo ta̱na̱k bi luwu ta̱na̱k dami a̱ta̱ hot utu ata̱na̱k buki. <noise> A dictize ka̱ma̱u, ta̱doe ka̱ shiba̱ suk shaura ja̱u sa̱n ma̱u gonwo ta̱ man bukti, a gonwo ta gob ilgonso a gonwo ta̱ yilma̱go ta̱ci ilgonso saiko na̱k shingwe wa̱i ta̱ci a lubiwu. Sai sukti pa̱li, apa̱ hot ta̱ho paltet lubi, kunna ta̱ paltet lubi wucho to ilgwe ta̱ sa̱ka̱ dantgo ta sa̱ka̱ pa̱tti shin. <noise> So baya̱n shinwu sa̱na̱k shila̱n suk ilkeni gwasan. Sa shilan suk ilkeni gwaaan klu, asa saka paiti atti asa̱ mul atli. So ilgwe ama̱ pa̱lligo yekabe <noise> kullum <noise> kune lu tlowu so ka̱go ilgwe ɗepa̱we ka̱ pa̱lliwu tetda kanan asa̱ pa̱l mlirti ka̱di sosuk na̱k botlu amma̱ nagga̱nwu <hesitation> gwel pulli. So tuna̱ tloti na̱k yen ba̱la̱n kan pa̱nma̱ ta̱na̱ tlat nya ta̱na̱ citwul to ka̱yen ta̱ka̱n ilgwewai depa̱ ta tlo ka̱ suktiwu domin gonwo sukai pa̱llu so ka̱li tenbi ba̱l ta̱ntu ka̱li ten bi ba̱l tantu kali tenbi ba̱l tantuwu ka̱yen ilgwe depa ka̱m wullu ka̱yen ilgwe depa̱ kama̱n wultiwu so aka̱ wuli aka̱ci ka̱li gonwo ka̱ma̱n wulti aka̱ litet lubi na̱ na̱li ka̱ma̱u ka̱ma̱n wulti aka̱ litet lubi na̱ na̱li aka̱ aka̱ci suk ilkeni gwa aka̱ci suk kili gwa̱. So mus ba̱bu ilgwe bi'a ma̱n pa̱tso, a̱mma̱ ɗanti ka̱wa̱i wo ɗanti pyiso. So kokko ningo na̱ illa̱ pa̱lli ka̱nta̱ pa̱lli so ka̱pa̱l ilgwe ɗepa̱ ka̱ma̱n pa̱ltiwu a̱ka̱ pa̱l ilgwe ɗepa̱ a tullik <hesitation> klulpiwu so na̱k wulpi tloika. Suk ilgwe wa̱i ɗepa̱ wa̱i da̱i kaman welti wul a lubi aka̱ci kama̱n wul wolo ha̱ka̱ suk sa̱ura̱ jwa̱sa̱n so lokoci piwu ka̱ma̱n tullati a lubi. <noise> Asa̱ sa̱ket pa̱lti a̱binci na̱ nali. So gongwo ka̱cin, ka̱cina̱ gasi kaci ka̱cin a̱ka̱ci ka̱ ga̱si so citi ɗeme ka̱nka̱n ama̱ pa̱li tenan so musgwo kayil kalu gotiwu ka̱pa̱l citi dena̱mwu gongwo ka̱ho sa̱ka̱ pa̱lti so panma̱ sa̱iko citi ka gaswu yekka sa̱ka̱ pa̱lla̱tgwa kunme ka̱ paltet ka ga̱swu yekka̱n ka̱ci, gonwo ga̱kscin ma̱go bisa za̱kikso, don kota̱ zakiki kapa̱l so a gonwo sa̱ za̱kikwu dadi ka̱yi ka̱homa̱n citiso pa̱nma̱ sa̱iko tak ba̱ milba̱la̱n asa̱ci ko kumawo ka̱la̱ mlarti suk ka̱di ma̱u sa̱uko aka̱ lusi ka̱di ma̱u sa̱uko aka̱ lusi ka̱di jwa̱ asa̱ci, so da̱nti poyiso na̱kninwu ka̱m kota̱ka̱ loka̱ci yekke so kunne lu tlowugo to ka̱go ilgwe ɗepa̱ ka̱ pa̱lliwu, domin yekka, domin ta̱k yis ilgwe a ta̱ya̱k a cinawu suk ilgwe ɗepa̱ ka pa̱tlikwu miljwa̱ na̱ na̱li ko ilkeni wa na̱ na̱lliwu, daka̱n ma̱jinna̱n wo yis ilgonso saiko mla̱rti ka̱na̱ citwulla̱ na̱ ga̱si so amma̱ kama̱n ami na̱k ningego kume kari wullugu gonwo ba̱ palso pa̱nma̱ sai sukti sobona, ana a̱po ade apo ɗa̱duk don tabi ilgwe wa̱i depawai dai a nɗe asiri gagiwu so yekka kiɗe niknigo da̱nti poyiso, gonwo ba yili bala goti akabi, gonwo kayili ka̱la̱ goti aka̱ pa̱lte ka̱ biso so amma ɗai gwisi a hanek yiltiso gettikan ta̱k yilli ta̱k gwete donta̱k yis ilgweɗpawa aci na̱ lubigwa wu so dlar danti dlar poyiso Daɗe ma̱ niu ka̱n ama̱ pa̱l ɗanti dlar gonwo ka danga da̱nti, kapal ilgwa̱nso saiko takna̱k bosh yenci gwa aka̱ wulka, akali akali tennba̱l tantu alak wul ilgweɗepa̱ wai gonjo ga̱sigonw ilgwe ka̱ciu maucho ten gasisika̱n ka̱ ya gwetedi, so idul ba̱lda wonti gonwo ka̱la̱ kinti bi, a'a, ka̱le <hesitation> yekke na̱k sana'a jon dai gweɗepa̱ a taiakwu, mu ningu ba̱lɗa na̱ pa̱lti danti kawai sau payiso ɗaka̱n ama dan kawai, a majinan ji iyaye jina̱n ji da magu saɗa̱n kawaiso, so sala mlarti asago wulme te, klulme tekkan saci, wulmego yekkan sa wulka, namiwo sa wuka, namiwo gaci kan asaci, do wo nisida besai sawul wulmeka <hesitation> asa asada wulti ilgwe saciuso, to amma me, nikninge go luna tlona ga̱si, kai kana allah allah panma ta̱ lu tlo. Kume lu tlowugo to ilgwe ka pa̱lligo yekɗe asego akoka̱n ba̱li ko, asego yek ba pa̱lli abi wulpi ye asego nuka̱n ma ɗacin’a, so ka̱da̱ kumti ga̱s ilgwe ka̱ pa̱lli aka̱ bi klulpi wu ka̱ wa̱ni asego aeka̱n ma̱ la̱nko, a'a asego illa̱n niɗa ka̱lu kaza, so ma̱la̱nma, an ma̱ la̱nni, a. a, amo babi latso, asego illa̱n niɗa̱ kalu ka̱za̱, so kume babi la̱twu a. a wa̱ni ama̱go bali, so ta̱nla̱nni so ai ma̱na̱k bi ilgonte gwedepa̱ ma̱na̱k ba̱tla̱n wulla̱ lubi ga̱na̱n na̱ na̱liwu, so aka̱ yeniwo ka tliya̱yi aka̱li aka̱la̱k pa̱lli. Ka̱ tliwu, asa̱ balki wulei gwa̱ka̱n gonwo alti kalka'a, a'a ilgonkan ka̱la̱k pa̱lina, musɗe ilwaiwa ɗepa̱ ga̱ wulti gwewai ga buni, mide <noise> sa yisni na̱ ka̱nti ilgon ga̱ ma̱lgonso, gyazi ka̱m a'a ka̱ren har ba̱ gyazi na kanti ilgon ga malgon to kume ka̱ kob ainihi gwa̱sgo ba̱ gyazi ka̱so ba̱ gyazi ka̱so amma kune ba̱ gyazi ka̱n ga̱ gemgo a'a, mo ma̱ ma̱ni gana̱n, kume ka̱ dla̱ bomti yekka bi illa̱ ga̱ gwawu to mo kalikan ama̱ni, so amma kunle har a̱ gyazi kan ta pa̱lma ka̱nti ilgon sa̱ ma̱lgon ka̱i gyazi ka̱so kume ka battirli, iyego to ka̱bigo gyazi kaso, amma gyazi klo bomti hottiso komin bomtigwe ta̱ dlawu kume har tabi ilgwewai ɗepa̱ ta̱ patli bukata gagwa̱s na naligo to ga̱pa̱ pakiyi, ta̱ ma̱naa̱ pa̱lti ili komin bomti gwasi, so bomti hotni so ika̱n, so bomti hotniso, so yek laki lu tlona gasiwugo ma̱n dan lubiso kokko kabit ka̱lugwai de pa̱wa̱i ta̱la̱ got illa̱ pa̱lliwu ta̱lli ata̱ lak go ilgwe ɗepa̱ wai ta̱siwu te, to koɗa ta̱ illacis nidda̱ a gibbo ko a lubi so ta̱ma̱n yilti domin tas ba̱lli tert da̱ni. Sabona yekke gwe gwe nidda̱wu ta batli gwe niddawu ta ɗaɗati, gwe niɗɗawu ta miljwas tli asabi kokuma bal ilgon tullu taman pa̱lti na̱ na̱li so miljwasma sa dliwu ta anisi bolati an dani.